Kan nadum saʼalni be yom ma kawa maraba, haw bidor bagul leyya kef bikawa, bagul leyya ilga le naar. Kan annar azzamaniye ilga almakuwa azzamaniye idissa kan himat dadda ishif kare, kan guduni bilen annar tihama zen dugo kan ma guduni bilen kan annar ja ikhalliha tihama bilen, ha kan shuqula makawa hil zaman dike kan ilga le jamur kula kan kare kuduni biʼen aljamur ilga kaker.